<noise> Nne ekenua muroi mm ropata nko nkomma mommoi nun-nurimo ekenuaauiro. Tege rasi rigoroge mommoi pogoroge. Mommoi pogoroge numnummo ekenua-muro. Taako repa taa nko mommoi run-rugoroge kuinu, ropa tege te laigai tee aike paake temunmoi an-apakogim, touno mugaige ekenuamuro, tege rigoroge unge togere rigomma ung mommoi pogoroge numnumo ekenuamoro. Tounoge nomakuge, tounoge teetei pogoroge, tounoge nannai pogoroge, nokekene tee naanai omi paigoroge uruguoi, egu nne ropaata nko mommoi ekenuamuro.